نفسي أروح دول كتير جدا وحلمي اني الف العالم اصلا ، اكتر الدول الل انا عايزه اروحها ايطاليا ونفسي اوي يعملوا اجواء الرقص ف الشارع ده ويشغلو اغاني ونرقص ف الشارع وتبقى فايبس بجد جميلة جدا ، وبعد ايطاليا احب جدا اني اروح اليونان عشان جميلة جدا ونفسي استكشفها